الكمبيوتر تتكون من معالج سيبي يو اللي يعالج البيانات الرام بيخزن المعلومات مؤقت الهارد دسك أو للتخزين نربطهم كل الأجزاء الداخلية كارت الشاشة يعالج الصور والجرافيك الباور سبلاي يوفر الكهرباء والمراوح.